Tervüsline pitsa? Noq, ma'i tiiäq, ku sa tahat väega tervüslist pitsat tetäq, sis valgõ jahu asõmalõ pandaq määnestki täüsteräjahhu ja sis, noh, mitte lihha pandaq pitsa pääle, a pandaq egäsugutsit köögiviljo. Või-ollaq õlli ka mitte nii pall'o pandaq, kuiki noh, tuud iks võit pandaq, kasvoõlli. No säänestmuudu. Suula kah ei panõq nii pall'o.